Kua tëtä guasu Banglades jeeva, jaeko africa pegua yave, jaeko oime siempre yande mbaenduatavi, yaikuatavi kua tëtä guajupe arakuavei, erei oimevi jaïvi, jare oajaete yeye jaïvi, erei kuapeko mas que todo araku <hesitation> opaete, opaete ararupi, yasï rupi, erei oime jokua cada tëtä retä kiraiko jaereta oikova, erei kuape se aikuava jaeko araku.